فليلة سمع موسيقار لحن غامض من الغابة, فضوله خلاه يتحمس, ويتبع الصوت وكل ما اقترب تزداد النغمة سحر وغموض, ووصل, ولما شاف مجموعة فتيات يرقصن على نار صغير, وشافوه دعوه إنه ينضم إلهم وبدأ يعزف معاهم, اكتشف إنه اللحن عم يروي قصة قديمة عن الحب, في تلك الليلة صار يتردد على الغابة ويتعلم أسرار الموسيقى.